இந்த இடம்பெயர்ந்த நீர் மிதப்பு எனப்படும் மேல்நோக்கி விசையை ஏற்படுத்துகிறது. மிதப்பு ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிர் திசையில் செயல்படுகிறது, இது கப்பலை கீழே இழுக்கும். ஒரு வழக்கமான படகு அதன் மிதவையை கட்டுப்படுத்தவோ மாற்றவோ முடியாது, ஆனால் நீர்மூழ்கிக் கப்பலால் முடியும். இது ஒரு நீர்மூழ்கிக் கப்பலை தண்ணீருக்கு அடியில் டைவ் செய்ய அல்லது மேற்பரப்புக்கு வர அனுமதிக்கிறது. ஒரு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் பேலஸ்ட் தொட்டிகளைப் பயன்படுத்தி கடலில் ஏறி இறங்குகிறது. நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மேற்பரப்பில் இருக்கும்போது, ​​​​அதன் பேலஸ்ட் தொட்டிகள் காற்றால் நிரப்பப்படுகின்றன, இதனால் அதன் அடர்த்தி சுற்றியுள்ள நீரை விட குறைவாக இருக்கும்.